Elongo olafimana moshiwana nomomidingonoko detu ashike opena ngoo omauwa nomawii oo alipo ngenge ototi ndadini okutumbula ngenge ohatu tale konima nima efimbo linya pali pehena elongo efimbo linya loomekulu ounyuni nale okwali ngoo haukala wahangana ushikutya elongo ngenge taliuya shaa ovanhu valongwa ngahenya ohaatameke nee okukala veli meengudu edi odovalongwanhu edi odaava inavalongwa ava ovava valongwa vaya keefikola datya datya doohashike shalye ova ovava ashike vaya peefikola dopomukunda iya okatongo tongo keyapo ngoo ovanhu taviitalele ngoo outatalele mukwao pedu iyaa shike pefimbo linya manga kwali kapena elongo okwali ngoo shiwa shaashi ovanhu okwali ngoo vahangana ovanhu tava longele ngoo kumwe loo nefimbo linya ovanhu okwali ngoo havamono oilonga todulu ngoo okumona oilonga ovanhu kwali ashike havai kokaholo ndee shaa ai kokaholo takufwapo ashike haku talika ngoo kutya aaye oku okuna olutu lili nawa ou takadula oilonga yonumba ou aaye ou okuna olutu lili nawa otadulu oilonga yonumba iyaa efimbo linya ovanhu okwali ngoo hadulu okukala vamona oilonga todulu doo neefamili okwali ngoo hadikala dahangana nawa nawa tadi longele ngoo kumwe daninga ngoo omunhu umwe aauke iyaa ashike ngeefnge owatale nee mefimbo loshinanena efimbo loshinanena nee elongo olili lafimana shaashi opo oshilongo shiye meputuko Nena oshapumbwa ovalongwanhu vadule okweeta eputuko shaashi eputuko ndishi ohali uya ngoo lili pamifinda landu tadi dilile ngoo kondje fyee twanyama natango poilongo yopondje oyo yamona eputuko ashike eputuko nee alushe ohaluuya ngoo nomaleshelo shaashi omunhu owapumbwa okukala ushi eleshelo okulesha nawa eedoropa tadi fanekwa natango opapumbwa ngoo ovo veshi okufaneka taadulu novalongwa taadulu okufaneka eedoropa taadulu okuditalela omatungo taatungwa natango ohaapula ngoo ovo haadulu oku kala vanongonona noku talela natango kutya etungo eli olili tuu pamufika uli nawa olili tuu paa pa pandodo taidulu okukala yahumbata ovanhu noo ovanhu otava dulu okukalamo olina ongushu ilipo fiyo onaini iyaa shaashi fimbo limwe ngeenge kapuna elongo nena ito dulu okulesha omukalo etungo lina okukala lili shaashi etungo ola pumbwa okukala ngoo lina eemangela kutya ota litungwa momukalo wafa peni ashike nee nande ngeno ongaho ngenge elongo kalipo ohashiningi shidjuu mopaife neengaha oshidjuu nee shaashi ngenge inolongwa itomono oilonga iyaa ava ina valongwa monena eli kapena oilonga oilonga itokeimona oilonga alushe ota ipula ngoo ovalongwanhu ota ipula ngoo eedjapo taipula ngoo eembapila keshe ngoo apa tokaya ota kutiwa ngoo ombapila yoye oilipeni keshe ngaa apa tokaya tuu otakutiwa ngoo ombapila yoye oilipeni ashike nee Ouwa nawa ouli aapa omauwa okuli aapa kutya ngeenge o- o osheya kwaava vamona elongo iya ii oo omauhaku nao okweya popepi omahuhaku aike kutya nee pamwe ounamiti woludi lilipipo paife okwa ehena popepi molwaashi opena ava valongwa vanongonona novashiiva kutya ouhaku ulipipo taudulu okukala wapewa ovanhu ava vena oudu wonumba ile wongadi ovanhu valesha ngoo vakonaakona ngoo shaashi ovapewa elongo olo loku konaakona noshoyo okulesha shinakonasha nounamiti eendokotola nafye paife otuna tuu moipangelo tadi dulu okukala dayambidida nonande nonale okongoo dali ndee kadaliko needihapu shafa monena shaashi nena otudina otudina ngoo dafa dihapu hewa shaashi ovanhu paife oveli ngoo taamono elongo ashike ashike monale ee hasho naana shali ovanhu okwali ngoo ou aya pomukulupe wonhumba hahakukala ile pomushamene hahakula tapewa oimbodi apa naapenya ashike mopaife omunhu ohadulu ngoo okuya koshipangelo tamonopo ngoo epela daye omiti daye yee okwa veluka ile tapewa ngoo ovenda asho ngoo shishi okukala sha shaetifa efimano lelongo osho noshitivali natango ounona vetu ngeenge taviilongo vamwepo viilonga nee nawa vahala okuya koo kiilongo yayooloka yopondje oopo Vaadule okuu okukilonga viiwedeleko ngeenge kapena elongo nena nomalaka opondje itaadulu okushiivika omalaka ngoo okukwatafana navakweni moshilongo shayooloka ile moshilongo sheni ngoo tavadi poshilongo shayooloka iyaa paife otuna nee ovanhu omaludalo eetu taadulu ngoo okutaakuma inashifa efimbo linya okutaakuma kakupo okwali kwaninga kudjuu notolombwelwa oshiima keshe osho tolombwelwa ohodulu aike okwiitavela shaashi kushi naana kutya oule washo oufike naana peni oholombwelwa ashike takutiwa kutya eshi oshonumba eshi shatulwa poshitaafula eshi shonumba aasho osho aike hodulu okutambula shaashi kushi kulesha okutala nawa kushi kutya otoshitale ngahelipi kushikutya ohashilongo momukalo wafa peni ashike paife otuna ngoo omaludalo etu hewa otaadulu ngoo okukala etupa ouyelele molwa oulongelwe wavo nokulela oshilongo natango oshilongo ito dulu okushilela ngenge kunasha elongo nonande nee elongo eli hatu popi apa halile lokutya ouna elongo eli lashiyako opo ulele oshilongo ashike elongo ngoo ushingoo okulesha ushi ngaa okushanga ushingaa oku oku okuya meenghundafana novaleli vakweni viilongo yayooloka ngenge tayi meenghundafana naave ilo aakalelipo voilongo yayooloka veya mo vakalelapo oshilongo shambulavo moshilongo shoye voo hoodulu tuu okuya meenghundafana dayooloka elongo oshinima shafimana shaashi ngee tashiya natango Kutya elongo ole tweetela shike hatunamo ngoo omahauto omu inaa ina inaetwapo ashike kwaava inavalongwa omahauto okwa etwapo kwaava veshi okuleshe veshi okunongonona ndee tatale oinima nawa kutya oshike shapumbwa penya oshike shina okukala peni oshike shapumbwa okweenda naasho shapubwa okukufwamo oinima haiyapo ngeenge ovanhu vamona elongo sho osho uwete nee elongo ngeenge o- o- otashi ya komaludalo etu natango aa ayuka ko- ko komapipi taeya osha fimana vee vali shinene shaashi paife ota shipula ukale wamona elongo lili pombada lidulife elongo eli kwali lalongwa monale shaashi ounyuni otaweende taushendje oinima ota yeende pamufika wuu wunongononi ndee nakeshe shimwe otashipula aavo vamona elongo lilipamufika ulinawa wopombada tadulu okukala waudako ounyuni ou wayuka paunongononi opo vadule okukala veshi kutya ounongononi ota ulongwa nao ngahelipi otava lesha ounongononi ngahelipi otaakala nao ngahelipi opo vadule oku kwashilipaleka kutya eenghalamwenyo davo ina dishaalako konima ota deendele ngoo pamwe nefimbo nounyuni eshi taweeende taukatuka wayuka komesho navo otaakatuka pamwe nounyuni veli ngoo pamufika wounongononi ngaashi ounyuni wayuka komesho nounongononi